Bisogna pigghiàrisi cura di la peddi pi evitari ca si sicca, passàrici macari ogni tantu qualchi pumata, pi falla arrimuddari. Nta la stati nun bisogna pigghiari troppu suli, macari propiu nta l'orariu ca è chiù càuru e di nun stari troppu tempu nta l'acqua, picchi lu sali di lu mari la fa siccari. La peddi sicca po purtari àutri camurrìi, comu forti nfiammazioni e a ddu puntu, s'havi a cùrriri nta lu dutturi specialista di la peddi, lu dermatòlogu, ca sicuramenti ni po dari na cura giusta pi evitari guai chiù grossi. Annunca, haju ntisu diri ca puru l'acqua troppu càura di la doccia nun fa tantu beni a la peddi, picchì la troppu caluria di l'acqua ni po fari pèrdiri tutti l'ogghi naturali chi pi natura avemu nta la peddi.